مهم جداً إنه ندرس الإقتصاد وعلوم المالية وال وهذى الشغلات، لإنه هاى اا هاى العلوم هى اللى بيقوم عليها إقتصاد الأفراد الصغير وإقتصاد الدول الكبرى، هاى هى التنمية وهذا أساس ال- التقدم والإزدهار بالمجتمع إنه إحنا ندرس أسباب الصعب وأسباب القوة تبع الإقتصاد.